فأكبر حيوان شفته كان فيل في حديقة الحيوانات وجت كنت صغيرة اه مشهد مبهر كيف اه حجمه كبير ويتحرك اه برشاقة رغم كبر جسمه.